भारत, पूरी जुनिया में तुम भारत से पुछो कि सबसे अच्छो खाणो कहाँ को च्हें तो हम तो बोलूंगा। भारत को भारत से अच्छो कई को खाणो हुई सकच कही तुम तो बताओ। अच्छो कोई शो देश चे तुम बोलता बोलता ठकी जाओगा, खाता खाता ठकी जाओगा। पर सामान ख़तम नहीं हजगा। एत्रा फकाल का चटपटा वेंजन, मीठा वेंजन तुम बस बोलता जाओ। तुमको काई खाणो, तुमारो पेट भोई जाएगा। पर तुमारो दिल नहीं भरी पावग न खाणो ख़तम नहीं हुई पावग असो चे मारो भारत को खाणो।